<noise> أي مرات أسوي نفسي ما شفت عحد عشان ما أضطر أتكلم أو أواجهم لما أكون مشغولة، أو مالي خلج أتصرف تصرفات كدجي.